أول حاجة نحطو المريول متاعنا مثلًا على فرش ولا أي حاجة مستقيمة، بعديكا نشدو اليد اليمين ونحطوها فوق اليد اليسار، معناتا يكونو جوز فوق بعضهم، بعد ما نكملو نطويوهم نح- نقعدو نطويو في المريول من فوق يا ربي من اللوطة للفوق باش الجوانب يتقابلو ونقعد نجز عليها شوية باش ميقوليش فيها تجاعيد و <hesitation> ونطويها على شكل مربع والا مستطيل.